फ्रेंच संस्कृति खूप रिच आनी बहुपरूपी, विथ अ डीप हिस्टॉरिकल इनफ्लुअन्स विश्वाचो तेंचर असा। तेंचो इतिहास सेल्टिक, रोमन सुन तैयार जाला। सेंटर ऑफ 'हाई कल्चर' फॉर सेंचुरीज, पर्टिक्युलर्ली इन पॅरिस असा। कला आनी बौद्धिकतांव असा। पॅरिस इस अ ग्लोबल फॅशन कॅपिटल, नोन फॉर 'हौट कुट्युरे'।